Jadun ëch manayn de que t'sëchyëb a'ax porque ji'i dun i'ixëp ku'u yë myajtënëp ko'o yob kyutëj nyxpë yobë ku'u yë naxjotyë i'ityë jujkyë y t'sëchÿëbë a'ax jedun në ko'o yë wijxëkëp ji'i jedun nëkx yoknë pues kabyë dun nejyë nyëjuëjanë porque ob a'ax jedunën mientra que jedun na'ax jotyë i'ityë pues t'sëdyëbë a'axën.